Este or lëꞌ demëꞌdná dzak or lëꞌ demëꞌdná dzaknë c̲h̲ixkwaꞌná te, o nis dzëꞌ xguná limun y xguna miel xguná lox xdedná c̲h̲a demëꞌdná o sdzëná paporu las demëꞌdná o dzëná x̱iy demëꞌdnána par c̲h̲ak wen gitsgë este or lëꞌma xkëꞌka chu leꞌy ix̱uxkwaꞌ nis dzëꞌ kon midzangngid geyu kon midzangngid kon lo yag kolit tsu lowa par gak wen chu.